Primer xga gak ra lady separar, lady quitz, ra lady color, ra ni riet, mezclill, gulá ngaz, primer xga txady lady quitz, loo th lavader txa doo niz, txe dpó fá lony, txi gút nanu ni doo, bynietx, bueno binietx-binietx za gut nanu ni te gýany, txi txiloo la ráte lady baly bdëeidy, txi gydie niz new gy gyxínu ny, txe zty cú’a lady, niz ngýa, txiru cuteenu rate rá lady gy fá, per zy gaba vée-vée ga va, por color ga txeny, primer xga quitz primer txíru ya que lany biloo die fá, txiwú txeny jabón txiadny cun jabón, zygá zty cúaa ga niz ni txi, txi gúut nanuny binietx-binietx gúut nanuny zty, txi después cuteenuny jabón gygwënu de que gydiee zac ni jabón, bít-xtil, txiru ¿xini za lani? Binietx-binietx, txi ru gytxanu stoo niz lo lavader te txi gidyeny jabón, ya después de ni, txi biloo gyd ieny jabón, txi rú gytzëlynu lany lo duu, te txi gywbyz ni.